So miɗe waawi waylitaade daaba fuu kaa. Mi waylititto Rawaandu ladde. <hesitation> nden kaa mi laatoto kaananke daabaaji. Sabi rawaandu ladde kañun laamii daabaaji ladde fuu. <hesitation> Kañun woni <laughs> ñaamoowo mo ñaametaake ley daabaaji ladde, eyyo.